Mi nanii wiyaama, oɗon lanninii faa ndawdon. Mi wiino mi lanndoto on faa hoto njahaton. Sabi so yimɓe laatiima taakallemme en fuu, ana kaani tawee ana anndondiri kabaaruuji." Aya <hesitation> so torrata on fu, o ndon mbaawi humpitinde kan.